आसू ज़गवेर सरकार था अपना का मदद करी रही है अपना परकार से, ग़ौं फिरीमली जाओ, चावल फिरीमली जाओ, सरकार था मदद कर रही है। और आप एक नयों कही था, मुक्वंति सेंचवाल लाले बहनिर ननक चौदह चौदह सौ सरुपिया दिरेजार, वो काय लियो था। कि अभी सरकार बने दिल्ली मत पच्चिस सोयो, पच्चिस सो रुपया लेडियस नक देगा, देड़ा सोड़ी नूट भी देगा, कि अभी सरकार बने। दिल्ली मत पच्चिस सोड़ी नूट भी देगा, देड़ा सोड़ी नूट भी देगा। अरु का सदारकर तो अपना खूब मदद कर सकई रे। <hesitation> अभी सरकार बनी तो फ्री बहुत कर रिये है, सरकार तो अपना खूब आर्थिक मदद करी करी रई।